The jee nii kan the je nu' kan nanu' na tsje chujni yasala nch'on thi th'ue mayun' senla jma xrajon xrajon thi inchi nena ni thin ndaro naa ku lathu nchenaro naa thi lathu campana rona yaa xrajon yaa thajon na thi xru xikaxina thi jma thon rosen thie na mayonla yaala thanjuna jma yu yain nkugi ko ba ichana sajun na jma dinthathengo tselandu yuu nii ngatselaa yaa sine chujni sith'uen mayun' yaa chaba na thejala tha baxin unch'ena thi thjeena thi noo tjithjaxin na nxoonla thean nda thonathin ndaxra jma yaa yaa ndaxra jma yaa tayee na thi xru tsjingathena naxoon than t'a sithema mayun' nda th'e laya thji yee sen yaa thjin sen thi nchia thi situan ngee kjen chu tsama chu ndaxi xrusen ke nchon tsajon sen yaa sarexin thiyee guya xruna xi geela jii ya nda <noise> nda thayee sen thi thigu lathu ndui yaa poro nda tayee sen ndaxra jma. Yaa nchi gunde'e na yasa ncha nchao kjinla ndaxin nda ta ndaxra jun thi nthon nthon juchjinga s'ola thjajun sen nua nua seen thjuala nda thjajun sen ndaxra inaa ndaua ya thi nthia thi xrinch'i che biekjan chuti xrinch'i tajon na yanchi thi tji thi thi a thi thigaa ng'ee xrinch'i tsajon na on thi ekjen ncho tsamananda yaa inchi xrajon yaa sinena yaa inchin tuen jii.